Tadaa yak n̰ugusiinu beenagin tasu waŋ lutok tindaanu wasiŋ sasnu, n̰ugusiinu waŋ net taa wirandi, waŋ bahaayim andaka jaa wow suuk, wajaa ichaarak ndriyak, wujaa wattalaak, wujaa tegu keyin tegin sikir sireek andri ditir ti waŋ beenagin wendasi. Waŋ jaa waŋ wey tegu lutok torŋogu dum n̰uk dum taanu kalak wenigu lutoo tindriinu dumnan tasi, n̰uk tin̰iŋ kan kalak kan dum waanu n̰uk kalagu tii ojuu dum tuynu, taasu tin̰iŋ gu tindistee tidaynu tin̰iŋ tindagin kin jaa kanaanu wutulgun ti wujaa keyi tin̰iŋ seeker seeker sire aa sugun ti wujaa n̰uginiŋ ŋuk ka keri daraa tirkati tin̰iŋgu jaa wey kalak teneku ajuu tuyka tin̰tee tidaynu kasa jaa keyi silaa tuujeka taŋi, tandan jaa keyi feriŋ ner lutoo n̰a tanaarka n̰ugusii kolii teneenu wi n̰i. Waŋ tadaa yak n̰uk kalagu tin̰iŋu tindisnu ti. Wujaa tin̰iŋu andaka karan koliinugu tatirtee tiday nukaa, tii siŋ nun karan tikenandaa nu woy tirka ti. Waŋ kaa lel ti windaa kaa lal siŋen lutok yaak tin̰iŋ tanaragu win̰i. Annaa waŋ kaa n̰ugin aŋaa niyek kann naa tasire waŋ wusuŋuriiti. Wujaa n̰ugu sii lollii andaka beenagin barik lal sire windas taakaa, waŋ jul sun barik yak weyik tiigin kokon dum wujunoonu, chatatt siren taŋ sitii weniinun ŋonun walaka sundar suba barigin lal wiriŋ tee wi daynu jaa tegu wurgan tegin tatayka aasuŋun tegu jaa wey tataatiŋ way kalak wenigu barik jul nagin tatay kasiŋan tii kaa wurŋan tiigu tirkika ari barigin weyi, taanda nu jaa tegu wurŋan kokon tegu kot tukuruk torŋka aasuŋun ileegu kaa wurŋan tinilandaanu kalak wenigu taa kasiŋan wujaa keyi weyi, tandaan jaa wurŋan lel ner baar torŋokaa n̰uŋu tii riyek yaak kalak weniginiŋgu kasiŋan aasuŋun talaka waŋ kaa wurŋasa weyi. Tandaanu jaa wii barik windas tiigin kokon aasuŋun wow wirka kolisii weniinu dumnaanu winilarnu waŋ kaa kulisii wenii andaka kok lal siŋen barik wuŋay tii gin windaa kasiŋan wow siseeri jaa waŋ barik tiigin lal sireeri wurŋay kurŋuyaa wenuunu kaa. N̰uŋusii marchee kan wu jaa n̰uŋusii mocuu kan an tukulchiire jaa kurŋay windasi. N̰ugu wey lutok nonnorek ti tukunoo kaa tii kolisii wenii n̰uŋusii nu tindistee tidaynu lel ner ta wow tirka jaa kolisii wenii yak waŋ joko tii tondagin miji inda wow daa nu ninilteenu kaa wow daa tenee tiŋ nun ner ditir, kaŋ taakaa lutok yajaa erniŋek taakaa, drabak taakaa, sagar taakaa tagirnu kasiŋan kaa wey kalak menigu lutok tiigin tatay kata aatiri asu jaa barik yaak kalak wenigu wow tir tiigin ditir keyi waŋ kaa lal sire lutogu dum mbaka nirtaandak dum taanu waŋ keyi hob wire, wujaa toonu jaa n̰uŋusii kelee tadaanu waŋ kantusin tan yak jaa wujaa keyi wuttuleereti weele, waŋ kaa tadaa yak jaa n̰ugusii kelee too nu ti.